لصنع الايس كريم السريع المكونات <hesitation> كوب كريمة خفق، نص كوب حليب مكسف محلى، ونكهة مسل الفانيليا او الشوكولاتة. التحضير اخفق الكريمة حتى تصبح كسيفة سم اضف الحليب المكسف والنكهة وامزج برفق. التجميد <hesitation> ضع الخليط في وعاء ثم ضعه في الفريزر لمدة تلات لاربع ساعات هزا كل شي ستحصل على ايس كريم منزلي سريع ولزيز.